اذا مشيت شي حفله وبغيت نتعرف على شي واحد فيها اول حاجه غادي ندير هي غادي نقدم راسي السمية ديالي شنو كنديرو وشنو كنخدم. ومن بعد غادي نسولو شنو كيدير وشنو كيخدم مع من جا لهاد الحفله واش كيعرف شي واحد فهاذ الحفله واش عاجباها الحفله حتال دابا وغادي نشوف الى بغا يعطيني انستغرام ديالو ولا فايسبوك ديالو باش نهضرو من بعد